ba ɲubeza he'a dɛ biɛ o ma mana ba cici ba he'a o han danza ma mu ɲi vane mu ɲi ma han vane a bun ba cruru we se a vɛ suasua wɛ a wara mi zun oyi ma ba twa <hesitation> sianu sianu'a to mu we hama ni o ma tete to o we bira aro ɲubo ere nɛ ho bɛk ere nɛ a wara bio wure re a be mu ɛnɛ yi wa'a ma se ma tete mu we wese ma tete o bɛ mare